gott kvöld leikarinn Tómas Lemarquis hefur komið ár sinni vel fyrir borð á hinu alþjóðlega

og nælt sér í áberandi hlutverk í stórmyndum á borð við

tvö þúsund fjörutíu og níu hann leikur aðalhlutverkið í nýrri rúmenskri kvikmynd sem keppir um ein virtustu verðlaun heims gullna

björninn á kvikmyndahátíðinni í Berlín sem hefst einmitt í dag Guðrún Sóley hitti Tómas í vikunni

Tómas á fjölbreyttan feril að baki hann lærði leiklist í París en kom svo aftur heim og hóf nám í myndlist í

krafti þegar hann lék aðalhlutverkið í Nóa

fyrst

ég lék í Nóa var ég bara aldrei Hollywood bara svona listrænar myndir og eitthvað svoleiðis en í dag lít ég á þetta allt öðrum augum

svo áhugavert að upplifa alls konar ólíkar upplifanir

einhverri stórmynd sem

allt annað heldur en að vinna á litlu setti þar sem allt er mjög náið

allt aðrir möguleikar auðvitað í mynd eins og

tökumaðurinn hefur yfir að ráða rosalega miklum ljósum og getur lýst allt upp eins og málverk það er mjög áhugavert og gaman mér finnst frábært að geta blandað bæði ef ég verð svo lánsamur að geta haldið því áfram

frá þínu daglega lífi þú hlýtur að fara í margar prufur já það eru oft prufur og nútímatækni býður upp á það að maður getur tekið upp sjálfur þannig að ég tek mikið af þessu sjálfur og sendi þannig náði ég að bóka

þurfti ég virkilega ég var búinn að biðja alla

í þessa mynd því ég hélt svo

fyrri myndina en þeir bara nei nei nei það er ekkert fyrir þig en ég vissi að vinur minn bjó í Búkarest þar sem hún var tekin upp

tókst mér að komast í samband við á staðnum og tókst að taka upp senda honum og það komst til leikstjórans þannig komst ég inn í myndina þannig að stundum þarf maður virkilega að leggja á sig til að

að vera meðvitaður um svona erkitýpuna hvað er svona kannski fólki dettur fyrst í hug þegar

og fólki dettur

í hug kannski skúrkurinn af því með óvanalegt útlit en svo auðvitað vill maður sýna sem

maður gerir ekki bara vera skúrkurinn og ég hef samt verið lánsamur að fá líka að leika ég er ekki einhver einhver er rúmensk myndin eftir leikstjórann þetta er í fyrsta sinn sem kvikmynd með Íslendingi í aðalhlutverki kemst í lokakeppni

sem er ein þriggja stærstu kvikmyndahátíða í heimi þetta er verkefni sem ég held rosalega upp á

mjög óvanalegt ferli af því að öll myndin er

bara svona marga daga

að treysta því að á svona

er eins og að hoppa út í hyldýpi og

bara að treysta því að þú munir lenda einhvers staðar en við lentum og við erum komin til Berlínar sko leikarar geta sjaldnast skipulagt verkefni langt fram í tímann þá getur komið sér vel að fá hjálp að handan það er ein góð vinkona mín sem býr á Akureyri sem er

mánuði áður en þetta verkefni kemur til mín við erum að ræða saman og allt í einu upp úr þurru segir hún þú ert að fara að gera mynd í Búkarest af öllum stöðum ég var þá á leiðinni til

Búlgaríu að halda myndlistarsýningu og sagði ertu ekki að tala um Búlgaríu Búkarest ókei Búkarest svo núna nýlega

já þú ert að fara í mynd þar sem

er flóttafólk í fjöllunum og þú verður einhver skúrkur og breski agentinn þinn mun finna þetta verkefni og núna var breski minn að koma með

þar sem eru gyðingar flóttafólk

fara með þau yfir fjöllin og ég mun leika nasista

sem á að gerast gerist það þýðir ekkert að

koma upp einhverjar rosa prufur og rosaleg verkefni draumaverkefni svo koma nei og það koma alveg fullt af þessum nei um og maður verður bara að læra að taka því skilurðu þess má geta að úrslit aðalkeppni kvikmyndahátíðarinnar í Berlín ráðast tuttugasti og fjórði febrúar og verður að sjálfsögðu sagt frá þeim á

en þessu er þá lokið í kvöld verið sæl